awuya lilie ma. meka ukarorum nu onodi zilola oka nu wa likey ma. ma kama jinu nwo rya so bia ozuoba oka ma happu ke nwo riga nu awiya weru ike hu nwere haru meka nyeo hu wwee laru mia zegum ke ebilaru ma nmem zeru kzebi laru ma zumezele ke abilaru mana zi ogedum onoroo rrum orhuna nipmana laru zi balian shederm ovu ne wem hie mela nha wemonn because obiajuwa yorlum moma ziko ne me binobaro biro brfore oblara wonya yanuya sobia o zabia bia wu oburu owara odazi koririm ire ejemi wori ompga tenem nakanum Awiya likekerem ma awaja yor lu molu manu wa ya dayi nri mekanna na ihiri kam manu bedu zi okanu awaja wizrriri ma nu tuga olumuju ka muya ziri nu oya nkanura even mo oyi mo olulu cholam okanem nu wa ware ma nu olulu nha omeru bidoo emati eh zyim na kanu ba Onakanuba nu wah likirima nam kana ele enyim odagiri nke-a nu mah nwegwum nye mana lawuzi idadiri koh neyem norry nmaka otuzi nme ezeh deh meetia na orah nhe-omenu ku nuwa like mah obia nu omeh oyi nu osunu nuwa likirim nu orlulu nmana alowuru kazi igwere-ogwu igwere-ogwu sah ibidoru ayi bido masiri igwere-agwu igwwo-ogwu ayi dahega nwanon nuuna lahuru igwere-ogwu ayi neh meko till orlikiri akpa ovu omah oze ozzunum nba mah mmoh meh teteh mah kemeji nu ou onu ozu-anum ogwuyamum orlikiri okpa oʊu omah oze ozunumn obele oyamasi ozunum ochichi abah huru ohu ngwuyanum nhamaji emeh rush mama ele enyi ayi neh eri owere Agwa ngbe masila odehela oshi wuri oshile woni ouuyanum nhe mazi neh rushi ayo dahiri nne eri ayi megatara nhakam otu eyi gah azu zezo gwere nha oji noh okwu okah ogwebulu tee thing oke ji oke kne naga azu bido till du nbona mama la wuru zikori okikiri akpa meh ouu nke-oma meh weh beh di-ahi oba ye likiri nye neh weh nhiayi nme well nhiayi oyah bia bah kanum nma gborra. ma gbara nha nkuya merama manu ihurum ma are sa badu but gamaru anga badu ka ha meji lilamaja obimasega oghea mbe iwai zila nuka oyor zanum oha oyor za num ana borharo hor ke ebe Hausa be me ozunuya o gweru a yabu ya manu ramun areri oza nai maga ogwa mbe ovina wiri ba shien nu aru ba kiyam beneme nu anaba ouonu yarha aneri ozila oyezi aneri no wor nu Rime oro ouu oma nakpai azi agwa ma na lanu agwa bu otubiri ibiriaka because izim bunye igwurogwu ogwirikwa o lven igwurogwu keagida obunye igwuregwu zhnu rimum o ha mera ba waru nda ba because nda ba bunye igwarigwu olelau ogwuri shie ma wetari manye okobda igwurokwu o like lu nye zia na hia be we nhie ovu oma kpama ma ija bada zila onu muru ome wen hie oha meji lilie nziem Nde nya lilemagirin obalaye ya ka even na wa wuru wa nohawa berere nu galu ma oha maka magiri bedu no huya owa berere nmogbor masi ya because n ware o mejer ki otum bom because jinubedu sila ozeha kpa ouu oma zozi ourile iwai oghoaga ju ojerile iwai gowma lwai nyegeyi amala ru jiri ziri ovu oma nakpa masi nha zi yanu Rumutelari ovu oma Nakpa obachi ke rinabor biahia zogu mbura Ayi ye ze mbia aza ochichi ashikuasi anaeri keise ovuoma ovuoma na kpa nye obala ozu maya anowo wise ovuoma hamegi likeya ogwaga omem aju wiri ein bebale oze subela okrou zegwu zukalu onugwari ovu oma na kpai otu ovu ola ajinuwu nu tu oro oha mejiri like izim ya likema zirim